To wal wal gutsara-gutsara ba ma ƙiƙƙusi Si mura, ɗi kwanʒakwai ma kuƙƙusi be ba taba mura, gma mani ma sinayi khin gutsara, to har hyiga gutsara, hyiLthahyi ciura khin ci’yi gma ci niya shawau yani bu ma khi khiya U’mma ba wa p’u tsuwari ɗinɗini wa khiya sau wiga ko wa umma ti illha wu Umma ti Lthaai har tu gaba sapau, har tuna saputu sina ghi dusi amma gwamana khi ghinhyiwi ba hyi biyimu pani-pani bu ma ndaka khiya sau, wakuʒi dai mur-mur-mur wa kuʒi lLthai, wa kuʒa a cinu ba ʒarau, wa kuʒa a hyi gutsara gutsara, gutsara, to gwamani ga gma ghi ma laya ma fala gma ca sirzakwai wa sai wa kiʒa ai mura bu damuni murabudamuni hyiga cabayu, gutsara taba ma sini ngyina si, taba gutsara, gutsari a fakhi wundaka iLthau, wu ndaka Umma ti tighakhi cinna cinau ndaka khiya ʒarau, ghi we sai wa kuʒa ai injiti ta khin gutsari tighasi maʒa tayayi ɗi lthin ghihyina, t’ayayi taɗa gysha ghinhyin ta sau, ngingi yai to maʒa ɗin yani bu ma ɗahyi be, hyi ba La gutsaru, hyila kawai muru, piyema gma ma khiya ɗa gutsara shikenan.